In Arabia Saudita lu clima è chiddu di lu disertu, massimu caudu e siccu duranti lu jornu, cu notti chiù frischi. Li stati (maggiu-settembri) sunnu troppu caudi cu timpiraturi nfucati. Li nverni (dicembri-frivaru) sunnu chiù timpirati, speci nta li zoni muntagnusi.